मनका की राय। जसा मीडिया हाला आवे तो मनका की राय लेनी छावे। कई होर्यो कई नी होर्यो थाका गांव में सड़क बण री के नी बण री। सरकार की तरफ से कई कई योजना आई के नी आयी। तो मीडिया हाला ने गहराई तक बताणी छावे। जसा फसल खराब हो जावे। पाणी ज्यादा पडग्यो, गड़ा पड़ग्या। मीडिया हाला ने सब कुछ बताणी छावे। कई कई एक्सीडेंट होग्यो। <hesitation> तो मीडिया हाला ने सब कुछ बता नी छावे। मीडिया हाला लोगा तक पहुंचे और उनकी राय लेवे।